الطائرات لها خوف كبير ولها <hesitation> معدومات كسيرة، ولكن اذا كنت لا تزال تشعر بالتوتر يمكنك استخدام تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق او الاستماع الى الموسيقى المفضلة لديك خلال هذه الرحلة. انا هنا لدعمك وازا احتجت الى مساعدة او اي معلومات اضافية، فلا تتردد في اخباري وكلمني فورا.